<hesitation> tsú ga̱ꞌju naꞌnii̱ ríꞌkhui̱ xa, <hesitation> naꞌnii̱ xélóo̱ numuu rí ikhaa ríꞌkhui̱ ejmuu̱ mawatuu̱n jma̱a xu̱kúꞌ mi̱khuu̱n, <hesitation> nda̱ꞌ má i̱mba̱ náa̱ꞌ ejmuu̱, ikhaa ríꞌkhui̱ ú rí najmuu̱ xa. Ra̱ꞌkháá má rí phú ikhí xtáa̱, porke nda̱yo̱o̱ rí agoo itsí xtáa̱ tsú xú rí xinaꞌ, xú rí ga̱ꞌju jún. I̱ndóó má rí xélóo̱ ríꞌkhui̱ <hesitation> naꞌniméjúu̱nꞌ para ke rí ikhí mi̱kui̱ꞌtsi.